Sallah badur lakor woya la kwai bodo honta ka tadri ga tadriga vuba ta uwu ga sullalatuni bagu sullala tini ga sulta ta ma bagwau wda por tso mida go dar munar ala tsi tsi ka dzi blu ka ga ɓalafai ka pu akwa su ka horti ga dinga pu surnai akwa sukwar ama bagaɗi sultata mal nda wai ko ga bulati tini ko ga mbu mburatitini akwa oho bagu mbrotini la ohu toh ga vwi tini ka dunga kwosai surnai akwa sukwar go viala sukwur malar kuma gaivotini ata uhu kadzi sulba dzi ka pu tini akwa kwalba ka pu tini ku kwo ntasa ka vwi ka dungu dle ka dinga, pu gor nheh tawa sukwar ama adiaya honi wa magu vwi tini dza suwa ama kudzi kaga sultuntini ata mal sosoai ma togu sultitini sosai ma ko shekora ma nza njir ni zda diga saga suwa wai danɓu kuma dora hapiri nda tigi tigi ga tigi tini tuya sultitini tini ko shekara kuma nza nzai adziya ta aga subwa wa ama adiya hani wu kam dza suwa Badar yatima lakar ani darda vwi tuni kwadunha ampamiar adi wa ama mago sulnto tuni ata mol nda dza diya suwa wai mapor ga auwata mal ga puwa kwantose gu par akwa nfaod mdpor kru ga bata kulu tini ga munanta tini tsi tsi di ga balta kulba ka lungwa vwi tini ambwa ka vwi tini ambea ka loata vwitini tsu midak gadamu leabata nbwi tini har tudza pwi ko tali nda har dza pul ani ga vwi tini magu vwi tini magu hyoti ta sukwar ma gu kulba surnat gu pu akwa tuhum kulahuma baza ambwar nheh ma gu hadati baza mizur nhoh ma gu kadati ba dza jan miyor nhah maga ti surnleh ata tuma tur nheh ma antunur nheh ma gati sur nheh ahuri ama sul sulinda vur laka ma mir nheh karma ga kulbo ga du surneh ama undani mida ahani tugu bulatini gadiya pwi kadu wai ama sulnta nda gadunga du surnae kowoni suta gulum bwa gu kulba gu honya gu lumbwa gu kulba gu hanyar ba kum sil sli ambuna ambwa djinheh ga diya pwi ka nzaiwa Ani kowani lumbwan gulumbwa ga kiti gu hnanya gulumba tsuwa gata pata hanya ga di ka kulba tini stsuwai harga hur kadunya ma bisu ma wazar nheh ma godiya pwi haladar ma toh adi hal hal wai ga kulbanda ga lo wazar nheh kadar dheh amba kaga duwarnda gu duku ga du sol nheh ko sol mheh ma ta pwi wa aaida wa kuma dzatara ya wahala ka dulba ka alakor wuya gur son kagur du sor gur mai wai adiwa pur guduka kuma magu dulba ham tuga nam du sadaka daleu ama dunaka dar alakur wuya ma dardiya na ndai sudoku wai toh mhudza apa gur ya za mida gadiya la ndu soddlea wa gaa laya lakur nheh mai ga yala ndur woiso wai kuma lada nima gulonde gadiya ka lodani wai mai adinar dzanaka ladar wai ama gutalondu wai zundur nheh ndadiya saga tunwa mboli war ndundo kura dzoi pwi kaya fini yai vor laka dziya hydolori dzi yati nini yai darka ka hial ni dorta kur surdor waiye dzuye dzo lagu ya ama makoptar nheh ahani guyati loyarar matoptar nheh wai ai adi kal-kal wa sur hyel diya adi kalkal wai duva hani gu ti ye gadiyala mokoptai nheh wa kwabtalwa

Yo tsuwar dza tugu staima bisu ga la ndula kama adube su a tsai kwai a tsui dlah tu son hyel na nadat weh ama ndulakamangwa madzi tsi layawa dze dlawar ma dza digu dlu alago war kasa ai asarni hyel lapri gu yanda kala waisu ko dzudza kin kitur ni sadaka kam nda diya raina sada ka wai ka la waiso kpdar dar ama ndulaka tazundi ahani wia ai amparni gar layer ngu dara adiwai tunda su hyel hapri sadoha ama pri vurlaka dzuwulapur sadaka bagu landeh acude tuna ama ta cooe tunah wah adzo hyel vur tugunti gunda pir soduka tuga da yanda aniwon wa soma adzi hyel mdu laka tandi wai ndulaka tanda pri adzu hyel tuga mwar sumai wai n dulaku a wulapiri cuce tini amasaleu dza saideh kadza da saideh kadzi.